<hesitation> Fitaovagna fôtotro hita amin'ny <hesitation> ordinateur na solosaigny miankigny amy le ordinateur <noise> amin'ny ordinateur <hesitation> de bureau alaiky ohatra: unité centrale, ao agnatin'ny unité centrale misy disque dur a, misy ram an, misy carte mère ary eo koa ilaigny aminazy <hesitation> ny <hesitation> écran zay amoahagna le <hesitation> na <hesitation> i-afichégny le raha misy akao, souris i, alimentation, port, <noise> sy ny tariny maro. Ary amin'ny <hesitation> ordinateur <hesitation> portable a: carte mère a, clavier e, souris i, battery i, zay zany le raha ilaigny aminazy, ilagna alimentation koa.